﻿Kua fruta ani palta jei supeva jaeko öime opaete rupi yaikua, opaete tëtaguasurupi seguramente oime kua tembiu, kua mas que todo yayapo pipe ipuere vaera enselada ndie ani yayapovi yau yande puere vaera yau desayunope pan dive, jokogui kuti mbae yaiti pipeva depende cada uno, yaitita pipe azucar, amöguë oiti pipe yuki, ani omboyeayea mbae ndie jouva jokua jokuako ma ikavi jare opaete jou cosi oime guinoi cosinarupiva